Jue yëdun manayn ëch yë t'sëbyë porque jue yë este mëk maja'a yë porque nax jotyë nax jotyë chok yëkyë pos yëdun kay ukëp porque jue yë maja'a mëd jadun neyb t'soy t'sëmëkëp ypadye da'a myënayn a'ax que yë t'sëbyë jue kay ukëp poque jue yë mas mëk maja'a yë myëdë jue yë nax jotyë yë chyok manytë dun oy mytëp mëk.